عشر ثواني مو أكثر من كذا علشان أنا من الناس اللي ما تتحمل إنها تبقى تحت المي، وعندي اه ضيق في التنفس، وبسرعة أحس إني راح أختنج وما أقدر إني أبجى كثير تحت الموية، أقصى شي هو كان أحد عشر ثانية بالنسبة لي.